والله قبل الف عام ا، لف سنه دي صعبا احدد ممكن اعمل شنو في الزمن داك لكن اكيد حاحاول اعمل حاجه كويسه تنفع الناس لكن ماعارف حاقدر اعيش في الزمن داك ولا لا